<noise> poo, liis po ku an kɨ or dikin mwase dee, daa or a ku liis po mun mɨshere, liis poo dee ni, a dom liis po ni, pe mop, a liis poo mun, pikin mu mo ku ken, ku mu put mu kat, mop laa an an pe bise dee ni, mop, a mat a bise, paa mop laa kwa mop pe bise, weet ku naa mop, mop laa mop a mɨshere ni, a ni le mop laa kwan, ɓe mop kam <hesitation> liis poo dee ni an ku a mushere, a ni kwan a man <hesitation> liis poo dee ni. A dom liis poo dee ni pwet pe a nina liis poo ku a put a kat paa mop ku ni, ku naa mop, ko yi ki a ne ɓe daa buwap tukur na ku liis poo ku a mɨ mushere pe a liis poo ku ni a ku ret, ku daa dom ta cin ko ya ki a ne, daa dom ta cin liis poo ku a mɨ mushre ni, liis poo ni ret an abuu, ret an, ba damuwa, pe kat dang ka put dang kɨ kat ngha a ne ɓe a pe ku ngha di, ɓa kɨ ji ka wul ɓe ka ci ku liis poo mak Dang ɓe mop laa a pe bise, dang be kɨ ba dɨ tɨ ba liis poo mak ni ba ret ngha muw. Kap mee liis poo ku di cin dee, ko a <hesitation> hausa, ko a turanci, ko a ku ne ɓe ba wul kwa liis poo ku a mɨ mushere muw, pe liis poo ku a put a kat paa mop ku ni ba a tɨ a liis poo ku a mee ku bis muw, dee ni, kakar dee ni mop, mu put mu kam a kam kɨ tekel, ko ya hausa mu kam a kam, ko ya turanci mu kam a kam, amma bii ku a put a kat ku a gargajiya ku a, ku a mop ku a paa mop put put ku ni ba in tel ku ni muw. ba a kyam a cin tel ku dee ni muw, ni a liis poo ku ba a cin tel ku muw, kuma liis poo ku a dom ni, a dom ni riret pwet, ko yi daa ki a ne dang an kɨ sat ni dang ko ya yakal se dang a ki mwan, dang a ki a wul, ko yi a ki a mee kano, ko yi a ki a yi gombe, ko ya ki a ne, dang a ki a kat mee ngu mushere pe, dang a kat ni, dang a or ku ni, dang pring an yi liis poo mɨ mishere ɓe dɨ yakal dee kaa ku an a tul, di yakal dee kaa ku an a tul, amma kat a ki mwan dee ni dang ba aki a kat mee ngu ku ni a ngu liis poo dee ni. ɓe nin kaa ku ba daa riye tul muw. amma kat dang a ki mwan dang a mak kaa na ku mushere pe To ɓe dɨ dee ka mee ngu mushere ni, ni bii kel retyit, liis poo ku a mishere ni, a dom, a dom ma ma kar liis poo ni mop weet, zeen ni se, naa sat a <hesitation> bii ku le ni se, bii ku le ni a ku mop laa an a mushere, a sake sat ni dɨ, yakal a mat a mushere, yakal a cin jep bii yi mop a mushere. Yakal a paa mop kam an ku <hesitation> liss poo de ni, a ni lee ku a dom liis poo ku a put a kat ni dɨ. Kakar liis poo weet ba a ci ci mop muw, amma ku a dom met ni ɓe a liis poo ku a mɨ mushere dee ni, liis poo mun dee ni, a dom liis poo dee ni ma kakar liis poo dee ni weet, liis poo ni ko yi ngha kɨnsat, yi sat ni, ko ya an kaa sat ni se ɓe daa kel retyit, daa kel sang mi <hesitation> liss poo ku a mɨ mushere dee ni, an kɨ sat ni se, kaa yanda ku an ki sat ni se. dee, ɓe ret daa pe sakal, mee ngu dɨ sat mee min weet ma Ba daa naa baa te sang an wul kua mushere dee ni muw, liis poo ku a put a kat dee ni. Ko yi ngha ki¨sat mee mak di a mee, a man, a man me kar liis poo ni mop, amma be ku met an ni, daa dekem pe sat ni, daa dekem pe sat ni baa kel retyit, ni a liis poo ku a put a kat kwa me¨ mushere ni, domin liis poo ni, ni ni ku jep <hesitation> or des ku daa dom sat, daa dom taa sat di, kuma ba daa ki be a ki a zok san, ko ya ki a nee, be a ki a zok san, a te an a ngu mushere muw, ko a ci a te ba an a ngu mushere muw. don liss poo ni a se. Daa dom taa, taa ki ko a ne baa a ki a sat, daa naa ba a ki daa naa be a te ko ya ki a ne be a ki a kat ngu mushere pe ti¨ mu cin or <hesitation> liis poo mun di yi mushere, don liis poo ni a liis poo kuret, a dom liis poo ku a m? Mushere ni, a dom liis de ni met kar ni mop, daa naa a bii ku le daa yarda ku ni se, a plang.